اللغة الإنجليزية لأن اللغة الإنجليزية الآن صارت ظرورة ما صارت مجرد رفاهية أو مجرد هواية، وكمان صارت لغة العصر ومطلوبة في مجالات كثير جداً وبسبب إني ما أتقنت اللغة الإنجليزية ظاعت علي فرص عمل راح يعني كانت راح تكون كويسة بالنسبة لي لولا إني ما أعرف أتكلم اللغة الإنجليزية للأسف، فاللغة الإنجليزية طبعاً.